Misy karazagna maro zô a tsirona glace io fa arakarakan'le tianô fogna, misy zô izy Io a vanille an, de misy an chocolat an de misy a fraise an, de misy koa izy Io <hesitation> côcô.